Wanganayisunzire iwabyaaa iwabya iwakwa iwabya mwa kihuhani kwinzi iwabya mwe mbeho? Ingye ngabugha indi kwanya ingabya mwe mbeho kusngwa ingye namabiribya mwe kihuhania sindiyowa ndeke aliwe kwanya namanya kwe mbeho, ngaminya indi nanganaghenda ngakalebya emibere eyerikeherya kwa mbeho eyo. Namabya ingakwire embeho, ngathoka eribya inanganakesya ingayiswika eblangiti yayi ndeke beitu ngamabirikwa ethuthu, ngabulha ekyerihinyiha kwe thuthu. Ngama birikwa embeho, ngabya inganganathoka erikesya kwinzi ngabya inganganthoka eriambalha esyanjimba, ngabya inganganathoka eryambala ekoti yayi kwesi esweta beitu ngamabirikwa ethuthu, ngabya inganganalusya esyanjimba ssyayi syosi isyanyihwako omundu inalengekania nganga biribya musire beitu ngamabiribya inganakwire embeho kwanya ngathoka eribya inganga mbalha, inianganakolhaki, inianganayiswika kandi ngabya inia nganthoka erinywa ebindu ebihuhire nge chai kusangwa omwa buthuku ngamabirikwa ethuthu sindyanza erinywa e chaibeitu esha eya mbeho, ngabya inangananywa e chai.